Faik esa dalen ndia au la'o ek ha losa lima kilometer. La'ok lo sakola, la'ok lo hadoe dale, la'ok lo osi dale, ma la'ok lo le dale. Baun na au lo mamanak sila so na au la'o ek.